די ים איז פיל מיט פישן. ס'דא זייער זייער אסאך פיש. כ'מיין וויפיל איך האלט, וויפיל פיש איז דא, <hesitation> צוויי דריי מילאן. כ'קען נישט וויסן בערך.